Ny fomba fañasa lamba amy taña ndraiky an! Aloña amy raño misy vovo-tsavoñy ny lamaba na aloña amy raño misy ranon-tsavoñy ny lamba. Da bakeo kosehiñao amy taña eky da bakeo kobañinao da bakeo atapy amy zay ny lamba.